Generi mussiccalli <hesitation> u pagu de <hesitation> de musica degli anni ottanta, noranta. A ro. A roba de musica sarda pura candu è bella, musica sarda lo stessu. Scetti custa muscia <hesitation> chi funti boghendi commu no è chi mi andi tantu. Pru che attru musica degli anni. De is annusu ottanta, noranta.